जु पौधा छन पेड पौधा छन सु दर्द नी महसूस करी सकद किले नी करी सकदा क्योंकि जो तै मा जु नर्वस सिस्टम छैं छ ना जो इन्सानों मा होंदु जानवरू मा होंदु जु तन त जु पेड पौधा छन सु भी ले लेंद आॅर्गेनिज्म में औंद लेकिन सु दर्द नी सह सकदु क्योंकि तै मा नर्वस सिस्टम नी छ।